Pues yʉji te cuy este te cuy niwi te cuy niwi ney pʉpa y como mid ʉn nʉmjayaam ca este te cuy niwi ca can sembrando vidajʉ teji ee hʉy mʉspa pʉñʉji tʉn tzʉcpa pues tʉwan tʉn cʉnʉcechʉcpa te niwi este hʉy nama ajpa hʉy wʉcpa can yʉmʉis hʉy cebolla hʉypa y tʉn ʉchi ʉn cʉnʉcechʉcpa como cana nʉʉ tep pi te cuy niwi otro teji te te majde te wʉti niwi yeg casi este way way yʉsucaam pen cʉnʉcechʉcʉ cap hʉy hʉy jasucpa te juhuyjʉ ʉ equenjʉ ʉ tumʉ tzʉquijʉ como como parilla hʉy jasucpa cas hʉy hʉy chicsucpa hʉy wʉjʉ chʉcsuycpa hʉy cebolla hʉyshucpa hʉy mʉt tʉn cʉcʉcechʉcpa niwi mʉche ca'sa nete tʉn cʉspa y ca'sa ʉn cʉsʉ ca ca majde ʉn jalʉŋ hʉga yeg pues casi ʉcjʉŋʉjpaam pero cap tumʉ forma de que tʉn ni yagchʉcsucʉ ca'sa este ʉ cʉsʉyʉ ca'sa ʉn hizʉ can jatʉŋ tʉgay niwi y teji tumʉ nete quen hizʉ ca ca chili sʉpe yeg casi este tumʉ une niwi blancu que que tucʉ blancu puchi puchi cuando tzamaam y cap nete pi jʉpspa este y te teji niwi te yʉquijʉ minpapʉ niwi tʉgay como este pues teg algu niwi que este descʉnʉcechʉcjaypa este Cay nʉji pero ney pi wʉjʉ hʉy jasucpa pero wa tumaŋam te yʉji este niwi jeeŋ te te cuy niwi y te wʉti niwi y te chili sʉpe tʉn cʉnʉcechʉcpapʉ te eyab niwi tʉgay te este yʉji te yʉquijʉg minʉpampʉ teji hʉy pensucaam eya tʉn antʉgay ʉ te yʉspapʉ tʉgay pero pʉj wat tumaŋam wa tumaŋam como te yʉji este niwi tʉgay jeeŋ cuando ʉm hʉy preparachʉcsucpa bien bien hʉy nʉmjayshucpa este cana nʉʉ y ca'sa tʉn cʉspa por ejemplo tʉwan tʉn cʉspa este te niwi eyab cʉshi jeeŋ tʉn cualquier cʉshi jeeŋ como te sʉk ʉ ʉ ʉ yʉlla cʉshi ʉ piu cʉshi ca'sa tʉn nama ajpa y y jʉʉ pi wʉji te yʉjip niwi tʉgay